Ngom karena ge ngam ge ma sema gohu, gohu ge ngom ma ngam toma tidore nena. gohu ge ngom toma tidore ne garaki ena sorai, bolo ua ngom oyo se daso se koi ge ena saki foloi